ممكن تشرب أعشاب تهدي الأعصاب جبل ما تنام زي النعناع أو البابونج كمان بعد عن الشاشات جد ما تجدر جبل ما تنام، عشان يساعد إنك تنام أسرع وبشكل أعمق كمان، بعدين مثلا نجرب إنك تقرأ كتاب جبل ما تنام تسوي إطالة لكل جسمك، بحيث تسترخي، وأهم شي لا تشرب جهوة في الليل وخلو الغرفة ظلمة وهادية، وتأكد أن المخدة تكون مناسبة ومريحة لك عشان تنام بعمق.